Kua yaipoepɨ vaera yaikuata ñajää medida, jare mbaenunga vidriokova, ñanoïtavi tembiporu, oïme amogue oï masilla ndiveva, ïru clavope aikutu va, jokuako yaikatuta tenonde